Iyapa najujur tauwe rekko mataui ri puang allah ta allah tapiq rekko deqna ma- deq i matauq ri puang allah ta allah kunitu masekkang <hesitation> pabbelle-bellenni tauwe